هختار طبعا اني اكون مؤلف مشهور، علشان لو انا مؤلفة مشهورة هقدر اعبر عن افكاري وهترك اثر دائم مع كل الناس، وهقدر اوصل اي فكرة انا عايزاها، اقدر اوصلها للناس بشكل سليم، وكمان لو انا مؤلف مشهور وموثوق فيه، فاي حاجة مني تكون محل ثقة.